افضل ان اكون فنان كوميدي لان الكوميديا تجلب الفرح يعني والضحك والسعادة لقلوب الناس وتساعدهم في التخفيف الضغوط الحياة وترفه عنهم، واحب فكرة هذا يخلينا مساعدتهم في الحياة اليومية من خلال الفكاهة بينما الرقص جميل ايضا لكن الكوميديا تخلق لحظات مميزة لا تنسى وتجمع الناس معا بطريقة ممتعة.